لو كان بامكاني اكون سمكةكنت بختار أكون سمكة قرش ليش? لان القرش عنده هيبة في البحر ويمشي بكل ثقة في اعماق المحيط فكرة انني أعيش في اعماق البحر اسبح بحرية بين الشعاب المرجانية والمياه الزرقاء شيء ممتع مرة وكمان القرش سريع وقوي اجدر استكشف اماكن بعيدة واعيش مغامرات في المحيط.